styrkja á stöðu einkarekinna fjölmiðla og draga úr auglýsingatekjum RÚV þetta er liður í umfangsmiklum aðgerðum sem menntamálaráðherra kynnti í dag til að bæta stöðu íslenskrar tungu Evrópuþingið samþykkti í dag tillögu um fordæmalausar aðgerðir gagnvart stjórnvöldum í Ungverjalandi ríkisstjórn Viktors er sökuð um að brjóta gegn lýðræðislegum gildum Evrópusambandsins það verður rúmlega átta þúsund krónum dýrara að reka

á ári verði hækkanir í fjárlagafrumvarpinu að veruleika þetta er mat Félags íslenskra

forsvarsmaður

segir algengt að öryggismál séu í ólagi á byggingarsvæðum

hefur fjölgað og ítrekað hefur þurft að stöðva vinnu þar sem starfsmenn voru taldir í lífshættu á Húsavík er nú hægt að baða sig í fjörutíu gráðu heitum sjó og njóta um leið útsýnis yfir

Skjálfandaflóa

kostuðu hálfan milljarð og eigendur óttast ekki samdrátt í ferðaþjónustu gott kvöld verja á meira en sex

milljörðum króna til að styrkja stöðu íslenskrar tungu bókaútgefendur og einkareknir fjölmiðlar verða styrktir sérstaklega en draga á úr á úr umsvifum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði ráðherra segir að tekjur RÚV eigi þó ekki að skerðast tryggja á framgang og framtíð íslenskrar tungu með því að styðja við íslenska bókaútgáfu einkarekna fjölmiðla máltækni og menntun

verður fram þingsályktunartillaga í tuttugu og tveimur liðum sem allir miða að því að efla íslenskuna heildarkostnaður er vel yfir sex milljarða króna styrkja á sérstaklega stöðu einkarekinna fjölmiðla

með því að minnka umsvif Ríkisútvarpsins á samkeppnismarkaði sem kostar um fimm hundruð og sextíu milljónir til skoðunar er að banna kostun dagskrárliða og takmarka auglýsingar við að hámarki sex mínútur á hverri klukkustund einnig á að endurgreiða ritstjórnarkostnað rit og ljósvakamiðla að hluta og er kostnaður við það áætlaður um þrjú hundruð og fimmtíu milljónir á ári virðisaukaskattur rafrænna áskrifta verður lækkaður úr tuttugu og fjögur prósent í ellefu prósent sem kostar fjörutíu milljónir á ári fimmtíu milljónir fara í opinberan stuðning við textun talsetningu og

táknmálstúlkun menntamálaráðherra segir að verið sé að styrkja einkarekna fjölmiðla í fyrsta sinn hér á landi markmiðið er að við séum á sama stað og og Norðurlöndin öll hin Norðurlöndin hafa verið að styðja beint við sína einkareknu fjölmiðla Ísland hefur ekki verið að gera það þrátt fyrir að Ríkisútvarpið fari að hluta af auglýsingamarkaði eigi það að vera sterkt við viljum hafa Ríkisútvarpið öflugt og sá tekjumissir sem þeir verða fyrir við munum finna því nýjan farveg hvaða farvegur verður það verður hækkaður skattur nefskatturinn við eigum eftir að útfæra það en ég er sannfærð um það að það mun finnast mjög sanngjörn lausn á því á að skera niður RÚV nei við ætlum ekki að skerða tekjur RÚV og við munum finna þessu mjög farsæla lausn stór hluti

auglýsingatekna hér á landi hefur farið til erlendra samfélagsmiðla er einhver trygging fyrir því að auglýsingatekjur sem áður fóru til Ríkisútvarpsins fari til einkarekinna innlendra fjölmiðla ef RÚV verður tekið af auglýsingamarkaði að

hluta þess vegna erum við einmitt að leggja til að það verði samræmd skattlagning er varðar innlenda og erlenda netmiðla vegna þess að mikið af þessu

þessu þessar auglýsingatekjur eru að fara af landi brott og það erum ekki bara við sem stöndum frammi fyrir þessari áskorun heldur öll önnur ríki í kringum okkur

þess vegna er ég að kynna þessar aðgerðir í sex liðum bara til til að ná utan um þessa stöðu gert er ráð fyrir því frumvarp um að taka Ríkisútvarpið að hluta af auglýsingamarkaði og önnur mál þessu tengd verði kynnt í nóvember og lagt fram eftir áramótin Evrópuþingið samþykkti í dag tillögu um að grípa til aðgerða gegn ungverskum stjórnvöldum fyrir meint brot gegn grunngildum Evrópusambandsins ríkisstjórn Viktors

er sökuð um að grafa undan lýðræðislegum gildum sambandsins þetta er í fyrsta sinn sem Evrópuþingið samþykkir tillögu sem þessa fulltrúi Hollands flutti tillöguna

komst til valda tvö þúsund og tíu og hefur ríkisstjórn hans

verið sökuð um

meðal áhyggjuefna þingsins er staða minnihlutahópa og flóttamanna í Ungverjalandi stjórnarfar og dómskerfi landsins ásamt tjáningar og trúfrelsi tillagan var samþykkt með fjögur hundruð fjörutíu og átta atkvæðum gegn hundrað níutíu og sjö fjörutíu og átta sátu hjá búast má við því að Ungverjar uni ekki niðurstöðunni eftir að niðurstaðan varð ljós í dag sagðist utanríkisráðherra Ungverja ætla að taka málin í sínar hendur

fer nú fyrir leiðtoga aðildarríkjanna samþykki þeir þetta er hugsanlegt að gripið verði til aðgerða gegn Ungverjum líkt og að svipta þá atkvæðisrétti

félagsins og hyggst ekki tjá sig um gang mála fyrr en í lok vikunnar engar upplýsingar fást hjá

aðrar en þær að í lok vikunnar verði send tilkynning til fjölmiðla landsins Finance sem er ráðgjafi flugfélagsins hér á landi í skuldabréfaútboðinu vísar á

þriggja hafi átt fund með stjórnendum

og fulltrúum Arctica í gær um mögulega aðkomu að fjármögnun flugfélagsins lífeyrissjóðunum hefur einnig verið kynnt málið ekki fást upplýsingar um hvort bankar eða lífeyrissjóðir muni leggja til fé rekstur flugfélaga er viðkvæmari en rekstur í öðrum atvinnugreinum segja þeir sem til þekkja gríðarlegur vöxtur hefur verið hjá Wow undanfarin misseri en lausafjárstaðan ekki góð miðað við

sem fram komu í ágúst en peningar þurfa að vera til til þess að borga bensín laun lendingargjöld og svo framvegis og allt flug gengur sinn vanagang kostnaður við að reka meðalfólksbíl eykst um rúmar átta þúsund krónur á ári verði fjárlagafrumvarp næsta árs að lögum þetta segir framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda

á bensíni hækkar um tæplega þrjár og hálfa krónu fjárlagafrumvarp næsta árs er þykkt og mikið í sniðum einar

hundruð og fimmtíu blaðsíður þar eru lagðar til ýmiss konar hækkanir á bíla og eldsneyti þannig að þetta kemur til með að koma niður á á veski almennra

þannig ætlar ríkisstjórnin að auka tekjur ríkisins með hækkun vörugjalda af ökutækjum og bensíni hækkun á kolefnisgjaldi olíugjaldi kílómetragjaldi og bifreiðagjaldi alls nemur hækkunin tæplega tveimur komma sex milljörðum króna

króna þessi kostnaður leggst svo á heimilin í landinu ég tel að menn séu að fara of bratt í að hækka gjöld á almenning í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að hækkun á

leiði til þess að verðið á bensínlítranum hækki um þrjá komma þrjár krónur og það valdi núll komma núll fimm prósent hækkun á vísitölu neysluverðs Runólfur hefur reiknað út að kostnaður við bensín á aukist vegna hækkunar vörugjalda um tvö þúsund eitt hundrað og tuttugu krónur á ári vegna hækkunar bensíngjalds um þrjú þúsund og fjögur hundruð og átján krónur á ári og vegna hækkunar kolefnisgjalds um tvö þúsund og fimm hundruð fimmtíu og átta krónur á ári samtals eykst kostnaðurinn um tæplega átta þúsund

hundrað krónur það munar um minna og þetta

líka áhrif á vísitölu síðan er eitthvað sem við vitum ekki

eftir að þróast samanber þróun gengis núna og hugsanlega hækkun

á eldsneyti eldsneytisverð á Íslandi er hreinlega það hæsta í Evrópu þannig að þetta bætist ofan á það og meira af pólitík því Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína á Alþingi í kvöld og síðan fara fram umræður um hana þetta er nú þegar orðin afar pólitísk vika og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi hefur eitthvað spurst út

út um hvert Katrín muni beina kastljósinu nei það hefur ekki gert það en þetta er í annað skipti sem Katrín flytur stefnuræðu frá því ríkisstjórn hennar tók við

um mánaðamót nóvember desember í fyrra þá sagði hún ábyrgð meirihlutans mikla til að tryggja gagnsæi og traust og lagði

áherslu á jöfn tækifæri allra

forseta þingsins

áttu von á

að komast á annað ár

gætu átt eftir að koma við sögu með einum eða öðrum hætti

gætu átt eftir að koma við sögu með einum eða öðrum hætti fyrir neðan sem gætu rekið menn á hol blasa oft við eftirlitsmönnum við eftirlitsmönnum vinnueftirlitsins stofnunin hefur að undanförnu ítrekað stöðvað vinnu á byggingarsvæðum vegna skorts á síðast nú í vikunni fréttastofa fylgdi starfsmönnum

á nokkur framkvæmdasvæði í

fjölbýlishús fyrir Bjarg þar vantaði handrið á vinnupalla út frá því sem við sjáum héðan myndi maður áætla það að bara að vinna á þessum pöllum án handriða og annað að sé hætta á því að menn falli þarna niður eykt hafði ekki tilkynnt Vinnueftirlitinu um framkvæmdina eftirlitið gerði athugasemd við það og fernt annað vinna við pallana var bönnuð en banninu var aflétt í morgun í kjölfar úrbóta á næsta stað við Sjafnarbrunn voru aðstæður til fyrirmyndar

að hluta til hvað geturðu sagt mér um stigana sem við sjáum upp á á fyrsta pallinn á á þriðja palli og upp á efsta mjög ótryggar

svo er efsti pallurinn það eru engin

það eru alls konar járn sem standa þarna upp úr þyrfti ekkert að spyrja að leikslokum ef menn myndu falla á þau nei er eitthvað í lagi á þessum pöllum nei

hefur fjölgað að undanförnu og hefur ítrekað þurft að stöðva vinnu vegna ónógra

fallvarna töldu einfaldlega að lífi og heilsu starfsmanna væri hætta búin þetta er því miður allt of algengt við getum

mjög marga

í þessum dúr ég hef aðeins séð tvo í hverfinu sem eru í lagi

gerði ellefu athugasemdir og bannaði alla vinnu á staðnum nema til lagfæringar sem ljúka þarf fyrir tuttugasta og fimmta september fyrirtækin hafa andmælarétt og heimild til að kæra bannið til velferðarráðuneytisins

hefur ítrekað bannað vinnu á framkvæmdasvæðum undanfarna mánuði yfirleitt eru atvinnurekendur fljótir að gera úrbætur en af hverju tryggja þeir ekki bara öryggi starfsmanna frá upphafi einhverju leyti er það vanþekking að einhverju leyti kæruleysi að einhverju leyti skortur á vilja til að hafa hlutina í lagi framkvæmdastjóri Eyktar vildi ekki tjá sig þegar eftir því var leitað en forsvarsmaður v g verktaka sagði að verið væri að leggja lokahönd á úrbætur vegna

athugasemda Vinnueftirlitsins enn er alls óljóst hvaða flokkar mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð sitjandi forsætisráðherra tilkynnti í dag að það kæmi ekki til greina að flokkur hans styddi ríkisstjórn

Alliansen bandalags mið og

bandalagið hefur sóst eftir umboði til stjórnarmyndunar en það er forseta þingsins að ákveða hver fær það reglan er að formaður stærsta flokksins fái umboðið fyrst en það formaður sósíaldemókrata í dag sagðist hann reiðubúinn að bjóða öllum flokkum til samtals fyrir utan

hann hafði útilokað samstarf við þá fyrir kosningar sjóböðin á Húsavíkurhöfða voru opnuð um mánaðamótin tveimur mánuðum síðar en til stóð framkvæmdastjórinn segir vonbrigði að geta ekki nýtt sumarið betur en hefur ekki áhyggjur af samdrætti í ferðaþjónustu Húsavík eigi mikið inni framkvæmdir við

hafa staðið í tæpt ár búið er að taka í notkun sex hundruð fermetra hús með veitingastað og búningsklefum og fimm hundruð fermetra útisvæði þar er nú hægt að baða sig í tæplega

fjörutíu gráðu heitum sjó með útsýni yfir Skjálfanda heildarkostnaður er fimm til sex hundruð milljónir sem koma frá fjárfestingasjóðum og fyrirtækjum á svæðinu

við móttökurnar og og aðsóknin hefur verið vonum framar opna átti í júní en framkvæmdir töfðust og ekki var hægt að nýta fyrsta sumarið sem skyldi auðvitað eru það vonbrigði baðstaðir hafa sprottið upp á Íslandi má nefna krauma í Borgarfirði sem var opnaður í fyrra Laugarvatn fontana jarðböðin við Mývatn og auðvitað Bláa lónið fleiri baðstaðir eru í burðarliðnum og hyggja stjórnendur

á stækkun nýverið hefur erlendum ferðamönnum þó ekki fjölgað eins og undanfarin

ár og er samdráttur hjá mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum Sigurjón hefur ekki áhyggjur margir ferðamenn komi til Húsavíkur en stoppi stutt við teljum

að stoppa lengur og bæta þessu við í ferðina sína þannig að rekstrargrundvöllurinn er ekkert veikari þrátt fyrir þessar nýju tölur um fjölda ferðamanna nei alls ekki við erum ekkert smeykir rekstrarmódelið hjá okkur er við tökum einungis hundrað og sextíu manns hérna ofan

og og það þarf nú ekki marga ferðamenn til að fylla það á hverjum tíma

að veðri á morgun gengur vindur í norðan golu eða kalda með súld eða rigningu um landið norðanvert en bjartviðri syðra veður fer nú kólnandi og má víða

búast við fimm til sjö stiga hita norðan til en hlýjast verður sunnanlands með allt að fjórtán stiga hita yfir

styrkja á stöðu einkarekinna fjölmiðla og

draga úr auglýsingatekjum RÚV þetta er liður í umfangsmiklum aðgerðum sem menntamálaráðherra kynnti í dag til að bæta stöðu íslenskrar tungu Evrópuþingið samþykkti í dag tillögu um fordæmalausar aðgerðir gagnvart stjórnvöldum í Ungverjalandi ríkisstjórn Viktors Orbans er sökuð um að brjóta gegn lýðræðislegum gildum Evrópusambandsins það verður rúmlega átta þúsund krónum dýrara að reka

á ári verði hækkanir í fjárlagafrumvarpinu að veruleika þetta er mat Félags íslenskra bifreiðeigenda forsvarsmaður

segir algengt að öryggismál séu í ólagi á byggingarsvæðum

hefur fjölgað og ítrekað hefur þurft að stöðva vinnu þar sem starfsmenn voru taldir í lífshættu þessum fréttatíma er lokið bein útsending frá Alþingi þar sem forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína hefst strax að loknum íþróttum og veðri við verðum svo aftur á ferðinni klukkan tíu í kvöld bæði í útvarpi og sjónvarpi og alltaf á punktur is sæl að sinni